म्हारे पास तीन करीबी दोस्त है, जिकरा साथ मारी दोस्ती सच्ची अने अटूट छे। हम सब एक संग हँसी-खुशी बांटै, मिलके यात्रा करै, खेला, अने जीवन रा हर सुख-दुख में साथ देवे। ई दोस्ती मारे दिल में खास जगह राखे है, जिकरो बिना जिंदगी अधूरी लागे। जब भी कठिनाइयाँ आवै, तो ई तीनों मारी मदद करै अने हिम्मत बढ़ावै।